بفضل اكون عالمة مشهورة لان العلم يساهم في تحسين الحياة اليومية وتحسين والتطوير وتطوير البلاد بشكل عام، وبكون يعني وقتها العالم يسوي انجازات عظيمة ويترك اثر- اثر مفيد في البشرة وفي عقول البشر او في حياة البشر بشكل عام.